Mahay biby miova loko zaho, miovaova loko. Ohatsy hoe sangorokita. Sangorokita zao mipetraky amy hazo eny, ambony tany etoy ro misy azy, la mangalaky lokon'ny hazo io i lafa- ravi-kazo io i lafa somary sahisahira zay. La anaty rano any koa misy koa, misy zao horita, misy koa zao gn'angisy. Rey koa zao, miovaloko koa rey arakaraky raha avao. La misy koa fia sasany koa miova loko koa.